أفظل أكون فنان مشهور لأن الفن يعبر عن المشاعر والأفكار بطرق مميزة ويقدر يلمس قلوب الناس ويوصلها الإحساس، أحب فكر إنه أقدر أخلق شي يترك أثر ويجعل الناس يشعرون بالسعادة أو التأمل، الرياظي حلو بس الفن يعطي فرصة للتعبير عن الذات.